Ah la resaky telefône zao aloha somary tena tsy tapaky mitsy mba tsy itenenenako hoe aminy telefôny avao tontolo roy isy- tontolon'androko, eo eo amin'ny in-dimampolo eo fara- farafahakeliny, fa amin'ny hariva zao tena <hesitation> mampiasa telefôny be.